أنا لو كان شانتمنى نتمنى أني نكون عالم مشهور على الأقل نعاون الناس نعاون الأهل تاعي نعاون نعاون الأمه العربيه كامل والمسلمين نعاونهم ونعاون حتى العالم العالمين الكل نعاونهم بصح بشرط أنهم يكونوا مع مع القضيه الفلسطينيه هذا أول شرط أنا ما نعاونش واحد ضد القضيه الفلسطينيه والله ما لو كان نصيب لما نحو عليه هنايا.